No misy aloha gny haintany, sarosarotsy gny miaro gny voly tegna aloha. Fa alatsika ohatsy zao gn'atsimo atiky io, hita tena misy fa misy gny haintany de tsy manjarinjary aby gny volin'olo. Fa gny hataoko aloha amy ze fotoana zay, ndre misy izy io haintany, misy indraiky indroa isan-tao egny avao sinitsy gn'ora, da gn'ataoko zany mandavaky tany, da amy tany mena igny manao sihanaky. Da nofa avy gn'ora da mitahiry tany igny de igny gny fomba ah rano azo aminigny gn'entiko gn'indesiko hanondraha vo hamatsia rano gny voly hamboleko. De magnaraky soa gny fotoa koa aho, fotoa mba fisian'ora kelikely igny isaky mamboly fa tsy da mamboly amy ze fotoa, mandeha doara hoazy avao satria izy zakà zao, maiky gny tany, sarotsy gny mamboly.